ह पेंग्विन एक तरह के चिड़िया हवे ए पानी मा राहत हवे। ओर उड़ नई सकत हैवे लेकिन ए अंडे देत हैवे आऊ। आकर पंख भी होते ए उड़ नई सकत हैवे फिरू चिड़िया के वर्ग में आते। इनके पंख तेरे के खातिर पंख म बदल गे हैवे। पेंग्विन मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध म पाएं जाते आऊ पानी मे रहे। खातिर अनुकूलित होते पेंग्विन उड़ नई सकत। हवे फिर ए चिड़िया के परिवार में से हवे।